Poola om kah üts maaliselt peris suur riik Euroopah. <hesitation> Pall'oq inemiseq lätväq Puula ostlma, selle et näide arvatõh om Poolah pall'o odavambaq as'aq.